Nanci gafa səbduwa gaaɗa jaa dlama naa duuwarr nən jaaya ja gugza karratu ii riwu, laaduwa jaa gugzo karratu ii riiwu to dək gafo mii bayu naa riiwu bin jiirre naa kəmu kaarak gu bai. Nan cu də lakutu gafo gu tən aa ni nən to naa kunu kəmu kaarak gaaɗa naa yi naa dlam ibaada səku ii riiwu kaapən naa kate wunduwa.